fenkoo, beeyaŋolu minnu ye a loŋ ko, i la boroo tariyaa baata. i se a foloo noo fenkoo la e <hesitation> solooo. soloo aniŋ jatoo wolu bee mu borilaa baalu le ti, aniŋ wuloo. Haa, iyoo minnu fanaŋ naafata <hesitation> saa be tariyaariŋolu le kono a be naafariŋolu kono. Saalu bi jee le minnu naafata, saalu bi jee le minnu tariyaata. Bari kutoo duŋ wo, wo, wo tuusuru wo be naafariŋ. Haa